Vagneisu a la luterìa vëd guarderìu dë mi-iuré mia vita e cula dë la mia famìa e darìu 'na man a cuaidün